Ipebapebho nyi do bha ra horọ, saa wap izam ízezene ji ku bhars họ re ara ifoi or ikpikpi si tore do bheven ọ, ishi dọ iwa ipeitabho. ijoi re kwen kwen sa jieng ara gbagbaraje, ọọfa nta gwo ara zeng ọ onang so saa hozeng bha rehọ, se jobhajobhere domenee, ezeng eto ara damọ, azeng athararo eto jene hedain ọ nta ra ze na, ajobhere nzia utope aro faro, ara ikpakpi jin ne ipeitabho, ifai o, ihubho, ikandem o- si pe bhareho itabho, ire shi dọ bheven ọ. Sii shi ani, hodemene ọ. Bheven bee re wap a wap ara ragwa re so shi bheven onang hodemene ọ nti ku inane re, ipeitabho, hidemene ara asomesane bhizam ja ado ewap o monang opekhape kasen nto anọọ oro kubho onang hotom re, bhoven bho jieng bho pemapema ani re ara hodam opeotibho enaru sa kubho aonang hotom akwo nto ja asạạ izam aju ikahakaha, izam sii kahakaha bhevenevene baani baani re oharahara bee nta ra bhopa bhizam ọ, sayeng izam sii mạrạmạ, sa yeng nta bhevenevene ìzen jim ja raho m iri paana ikubho oshi ima oshi bheven, oshi bheto maa ikpoto, maa edere soọ kubho shi ọ monang odam sao wap izam ani re sao nang ji nti ri kahakaha. Nzia bhoven fa gwo nyeng fa raoyina bha reho re ahumo fe maa namere, maa jieng ara shi ara fofone aboọ ota nta ra wap izam ji ne abhoro, isin habhai avaa sa re, ananang izen inira mi paa. Izen a re ho hivivi dam ọ nyi nta raja awap izem ja ra ava sa re, mi humo ure pa bho opema bheven ani re ipebhitaba, ifai ipere hiso isio, ihub ipiri hiso ishi, ikpio, bhevenevene, izazene ja reho jire hidamọ maa ijoi so shi bee bhavi bhevi abhora azeara reho remarama ro, isin nti marama so nang bheven bha so voi bee saa bee pabho ara bhe ro ara bha rehoro hazeng bharo ara izam jo nọọ owap awap mene mo ban nto ja ikubho ishi ji ani re, monang odam nto roja asa ạ izam ido ikahakaha egbee evievi ọ nzai bheven baani baani ara bhakhepa. Sao nang hotom akwo sao dam o. Soo baa bho sao tọọ bạạ bha dam bha ahora. Izen a re ho hivivi dam o ara osamesane nto wap mene izam obhoro mo vanaa mene fonabe o. Monang odam adam ado bhavi sao wap izam, saa nang ji nti re damadam ọ egbee evievi ọ maa vana hiso asu, ozama ekubho awap re bha refe bho, ma humo aonuọ etoma aajo ota ntara wap baa raru ajieng avanyi izen ipemapema huyeng kwa re hovovo demana ọ ho dam ọ. Asaa nang hotom akwo ne. hokaha bhaohora, saa nang hotom sao kaha bhaohora, soo baa egbee ja agwo ara aova bhoven fe bho so damano aoshi fe bho dam baiso. Gba taa obhazi aro samaru ọ bha hotom aakwum kwa nang haauzum. Nang kwe bhaohora obhazi sam, obhazi sam. Egbee je re anyi obhazi sam ọ ozana anag hotom akwo hodamadamọ onang izen a reho jin ne ji be ani re bhipaa ji voi bee o voi maa pa bho maa ra bho pema bheven bha rahoro. Manang dam nto anọọ sao nang hotom aakwo saa nang kwe nta ara dam bhaahora enoo sọọ pa bho oyeng kwe, ọọrimene, awune wune re saa gba da paa bho ada yeng kwe ra nta gwe nang kwe re hodam ọ rofem rodam nta gwo zeng anang ji re ozama ezen aajen, ezen areho ra jen eme vevevoi epa bha reho sanne moro shi bhoven, orora asaa bhwen bhapee kasen hora izem imaa, si imaa kasen aru izem isi ro nang kwene kwi kure ora rạạ ma rehoro, hoza otaroro ora izam ja onọọ o wap awap mene, moro mohumo onuu mene fon nfe bho movanaa mene, ohumo ataa mene bho orep bhoven apaa, oshi bhoven bha ohora ozeara nto ra bhaahara hosaa ru, izen a reho jim ani re jii pe ani re, ipabho e thata baa bheven bhevi bhevi ethatabaa rovunọ, ame soo pa rofem nepebho ozeara howap kwanne ahumo okpoho maa wap kwe ma saa izem je bhaohara asaa ikure ipema izen are he isi paa bho, isi humo inang ukpomo, asaa hahare hune huyeng kwenne ora rama rehorọ onoo bho wap ọ haza athararo ora izam jo onọọ owap a wap ọ ora nto ra hotom kwe bhahara honang monang izezene jim ani ikikpiọ. Ijaé o, bheven ara hor, izen ara ivivi ji sii nuu bha ra hor re, sii paa re mi nang ukpomọ sii tun iro, ora re họ rọ, ho ze ota oro ora izam jo onọọ owap a wap mene mo humo enang ji ani re ipema nim re re mo nang odam sao wap izam asạạ ji nti re damadam nzia izen ji ira hofo hiyina ipabho oro katapaa hotom aakwo kwa wap ọ. Okpoho gwa gwo ahuma kwe oja ọọzum nti ke ja, bhoven faa ja uruu gwạ ja vaa bho gwe hayina oze ara, izen oopema rehọ san nere ozama izen ara osome sane hi dadamaa. ame ora ezen a re họrọ adom arạạ ja rikpạ onang bhoven fa bho ku bha rehọ, bha rikpạ amaoji bhoven fa oku bha rikpa, bha rehe amao paa onaru ame nto soa ku re ora bhoven aare họ so nuu re so yeng rạmạ re ho saamani, ora rạmạ re họrọ onọọ bho hopạạ, hoza oro ora izam jo onọọ owap a wop mene, miu jieng ere tatapaa ji ani onang maa rofem hodamana hama yina, ozama ora huyang kwen ne gwa kaarava ma humo aanuu fon abo, ahumo aota bho, aaya hiso, aoshi bhoven fa bhodamọ maa aonuu ekpa iso, ora bha don obhazi ara taao, ara bhizam ji re agwa rạ vạạ ma saa bho ara nyi ru nyi ọ onọọ gworo yina, kwen kwen orara bhizam re a gw vạạ izam ji ja ado rawap bha ra họ re re azara nta aonang ji damadam re aru aafen fa saa wap bho asạạ bho dama damo onong ezen heme veve voi epabho. Oro pem bheven bạạ re. re fe bho kwen kwenbhạạ riri bho ro jieng nyi runyi ani no aotọọ asạạ bho aro izam ajum inkakubho, apaa bho asạạ bhizam ji re aova faraovaa. ahumo asaa bho ra nyi ru nyi o, atạạ obhazi anum samaru o obhazi sam o, egbee jem saa ku ara obhazi sam honyio oodamana avaa bhoven bhizam ji re ozeara aosa ji kahạkạhạ mao nang ji dama nire avavaa bhoven bho atomo ạyạ gwan a agwo, avaaya otumagwo maa horumakwo gwo rạạ yina, apaa bhizam aro ngo izam ayum ikaku bho nta nang jė kạhạkạhạ ezen bhe paa. Asaa bho bhizam aaju jin nere ara aova bhoven bho ahumo anamere ajieg anyi horuma kwo, ozama anong ji idam itaa bho ezen heme voi epaa bho, ozama izem a reho ipe ita bho. Izen aarewo ara ado asam hidadama bhaoven faa do awap awap ọ monang odan onọọ saa kan ao yina aowap bhoven ani re nang fe ntara bho damaoam ọ, saa nang fa saa bha kaha bho damadam ezen hemeevoe epaa bho, heemedaa ero ora rehoro nti ka esee yeng reho sanne zuum re re Sọọ tun otaa oro arạ rạmạ reho hoza otaa oro mo nang odam sao wap izam ani, nang hotom mo hokaha saa to adamadam o. Nzia bhoven afen fa wap ọ bho damọ, ahumo fe bho anamere ara gwa nye, rofem rodam egbee je re ma humo aobhebhee aru. aafen avavaa huyeng kuwe re ma rep ọ ezen hemevai epaa bho oroshi bhoven ọ, ozama ame ara rạmạ reho, ezen anuu bha rama rehoro nto soo yeng ne re sọọ ro raa, usa obee hoza ota oro ora izam jo no owap ọ mo nang odam sao wap ho wap sao saa kwe nta rao hokaka bạạm aonang kwe bhaohara, anang bheven abo nta ra bhe ku bhito bhito bhito, saa kam ana ni re aoyina, egbee bho jo soo ro baa ntoro ja ato bheven abo, sa tọọ ba rofem rodam onọọ agwen gwo ro pi bho ho da, hazeng na o wap izam ji dam eni, ozeara asaa ji damadam ezen are họ bhe paa, ozama ezen epee etabhe ara osomesane.